بشوف إن هاد الشيء يفكر فيه الصغار، وجود أشباح كما يصورها بعض الأفلام، بشوف إن هاد ممكن يكون تفكير أطفال صغيرة، بس بالنسبة لي لا أرى إن هذا الشيء حقيقي واجد مضحك.